<hesitation> tiyá vá'i, ta ngu tuyá vagan tiyá tikachi ja, tiyá kolo ñajan ta otuai kadai najan tó ñajan koni ña kutuai hu tiyá kolo jan ña, aditanta tu konia ña-ña kutuai chi tiyá kolo jan ta otuai a tiyá tikachi ta otuai kadaita. ta ñajan xanra koni ña dakoi, tu nridaga ñajan xhi tangu tiyá camaroni jan ta kidanrita yó tá nrutejan xanra xatuanri.